اول شي اني راح اكول لصديقي حتى هو يكون ا بزاوية اتكون متوازنة و بزاوية اتكون نظيفة و اني افضل انو اسويه بورتريت و شوية اعلي الأضاعة و ال زاوية تكون مستقيمة من يمي يعني الموبايل ميكون مائل او غير متوازن و التقطله الصورة من خلال الموبايل.